﻿ <noise> Di Lthahyi Sinna taga ɗa va cani tingha hyi Vurɗaya ta kwa yan-yan Vuli nufinu te ɗin bu ɗa we-e ta Mulhau, babu yandi wu ndaka U'mau, babu yandi wu ndaka U'ma wa kwa p’a yau Vulu hufiwi, kodi bugyi kanwi ko ɗapuwa koɗi kukusin koga ti cinar gwalfai dole fi wuya wa p’a yan vulu rufiwi, ko wa U'ma wi ta wuyana ko wa muɗa wuyana wu ndaka p’a wi a fakhi a Vulu nufina to babu yandi wu ndaka ɗava Sinna virra ihar hyi Vurdayi, a ghirmi a u'mi kouya, tu kwa p’a yan ndaka Vuhi nufisi ɗin buɗu we'e la mulhau, babu yan bu wu ndaka U'mau, dole wi wa ndaka p’a yan Vulu nufiwi. Wa p’a yan vulu nufiwi waku p’a-vyu kamu ma amitu khin wulthu ma, dole wa p’a wi lokacin ma wa p’a yan vulu nufyuwi i waga walau U’ma kulina wa ga daya kwa-kwa babu Sinni, wu ndaka pusi Sinni rinni hyi tu ga ɗuva har daga Vurɗakasi tu faka har ghi ta we kaya ghi ta we kayani we'e, a p’i yan layasi Layiya ba yan Vuli nufyasi, wa—wa-wa ghani hi ni ɗanʒi khin wani, wa ɗi va wa Multhau ghani ga hyi gaara, sai waɗiva a'a. ﻿ <noise> ƙilthi dai wa kwa yan Vulu kufyu, tun daga Lthahyiwi, har wa-wa fuka yoruwanu, ci ɗuza p’aa, dole wa p’a yan ndaka Vulu nufiwi, wa p’a yan ndaka buru nufiwi, amma wa gaba ɗava daga Lthahyiwi, wani wu kwa p’a yan Vulu mufyiwu, Ci hyi Mulhai, wu ndaka p’a yau Vulu mufyiwi, Sai wa u'ma ƙulina, kayana ba yaddai Sinni ndaka Lthau, ta ɗava cani daga vurɗakasi, a a, a p <hesitation> ap’ yan api-yani bu a p’aya, ta kwa yan Vuli nufyasi, a,a, ko wu ndakhi ƙuwa wu ndaka muc’a wuyana, ui andaka ba ƙina ma, a ndaka pulawu, tuba Vulu nifiwi wa ndaka ʒhi walai, Suban yu ɗava wa khin ƙulini to wuna ɗin cica—cica tsagai, wuna ɗi wi p’a yan Vulu nufyu ɗi’i. Koga wa civa ma wi a ndaka ʒhu walai, wi kwa p’iyatina wu ndaka kuʒa Layau tsikhita, to wu na hyi Vulu nufyiwi, babu ghi sinni lakaa taba ɗava ghi Lthahyiyasi har wa kayana,a ta kwan yan Vula nufyesi, Sina Sinni buɗa we, ta mulhau.